هلا يا غالي اذا تواجه صعوبة انه حاول تسوي روتين مريح قبل النوم مثل قراءة كتاب او <hesitation> الاستماع للقرآن هادي او تجتنب <hesitation> الضوضاء والصوت المزعج <hesitation> كمان قبل النوم بكم ساعة خلي الغرفة مظلمة وباردة وما تشرب كافيين ولا تشرب شاي